हमारे भामलोग के बारत इसमें बहुत ते तरह के डाल होईच्छाए। डाल आहा के पतेच्छाए की डाल किते पॉष्टिक होईच्छाए तो उकरी। डाल में एहो डाल होईच्छाए मसूर के डाल तो मसूर के डाल बनावेला। पहले मसूर के द्धोय के जाएच्छाए उकरा बाद उकरा कूकर में डाल। के <hesitation> उकरा से डबल आने डाले के बाद उकरा। सीटी लगावेजीच्छाए दू से तीन सीटी लगावेजीच्छाए के बाद डाल गल। जाएच्छाए पक जाएच्छाए उकरा बाद कूकर के निकाले के जाएच्छाए। के जाएच्छाए के डाल बनाले के बाद डाल पट बडियां बन जाएच्छाए।